मे गुन्ग् तैगुन्ग् पुर्कु अबुन्ग् खलम्नु तकै मक्से सुबुरिन् पुर मम। मे गुन्ग् तैजुन्ग् पुर्कु अबुन्ग् मुहरप् ग्रिल् खलम्नु तकै बेअप् मकसे सुबुरिन् बने जये। तर् मे गुन्ग् पुर्कु सघवु बेल् बुनु। रेकुहुम् दन् ग्रिल् को अगु ग्रोम् खलमु। मे गुन्ग् तैजुन्ग् पुर्कु तपुन् ननयु। भोतुर्कु मोजन्ग्नु ग्रिल् खलमु। सुकुबर् एब ग्रिल् बिकर बययु। गेजेर् दुन्ग् तन्गिनि सबै ग्रिल् खलमु। मलब मलब फिन्दिन्ग् <hesitation> रोजो खलम्नु होयु।